Karazagna laoko misy à Madagascar aketo ndraiky ai, <hesitation> tsy de aiko agnaty rano zegny kô le fohitako andavanandro le famidimidign'ôlo regny ai, de mety possible oe any oany dimampolo karazagna na enimpolo efapolo any oagny angamba ai tsy de aiko.